Pos los cuerpuespinis i los erizus s'afían possimenti colas sus púas. Quandu sientin que ai angún peligru, s'encogin nuna bola o se quean quietus, colas púas pahuera. I assina, si un predaol hazi por atacá-lus, se pincha i se lo piensa otra ves enantis d'acontinal. Nel casu del cuerpuespín pos... angunas especiis mesmu puein soltal las sus púas si algu las toca. No atacan, peru la su horma de protegel-si es mu potenti porque hazi mieu acercal-si de más. Amus, yo no m'acercu pa si acasu..